איך וואלט געוואלט זיין צוזאמען מיט מיין עקסטער פיינד ווייל אזוי בין איך נישט אינגאנצן אליין, און איך בין גענוג אליין פאר מיר, ווייל אויב איך קום איך נישט דורך מיט די אנדערע מענטש וואס איז אויך דארטן, דעמאלטס בין איך כמעט אליין נאר איך האב- איך בין נישט אינגאנצן אליין